<hesitation> Fakan-tsary nomerika alohany zany a arak'izay anarany izay hoe fakan-tsary, hangalana sary izy 'zany, de izy io a misy zavatra pihana zay aminazy io akana an'le sary, rehefa pihana zany iny de azo le sary de iny sary iny rehefa avy eo no afaka afindra amin'ny solosaina de avoaka ho lasa sary, manasa sary moa zany fi- filazan'ny olona anazy aty.